Zare a Italio magnana kolotsaigny tia paty, manaboatra paty ary misy karazagny maro am-polo am-pologny karazagna paty amin'ny firenegna misy zare ao, avy eo zare tia manamboatra ndraiky mihinagna pijà, pijà ndraiky paty zegny raha mampiavaka fi-olo a firenegna Italia.